Tsi ti gway gway xkëꞌc̲h̲a karreldoꞌ sia xgwiy diꞌl yu gial yeꞌn ic̲h̲ë gi lublaꞌ yeꞌn ga szinn c̲h̲ow gunu, xka nak gway xkëꞌc̲h̲o gway karrel, bur lëꞌkga xkakga xkëꞌc̲h̲o karrel xwiy lo xkomier xkëꞌ karrel nika gunndc̲h̲a kasma sia lo xkomier, ga sdzinn ga gow nak man, mak diꞌltsa c̲h̲ap mak yeꞌn diꞌlta tsama xlaꞌnma xwiyma lo mak yeꞌn zaꞌksac̲h̲o mak yeꞌn, siama sënma mak yeꞌn, lëꞌ mak fwer giend xienna mak gol lëꞌma sën mak yeꞌn xnusa ziꞌd mak gol ziꞌd sënma ndzeꞌb c̲h̲ak lëꞌma sën x̱in xka xka nak mak nak mak diꞌltsa ibigma lo x̱in y lëꞌ mak gol giend xnusa xienna mak ibigma lo mëꞌd lëꞌ mëꞌd lëꞌ mak yeꞌn si sënma lëꞌ mak gol ziꞌd.